Iyaa aaye iimaliwa yoo vene kwaame nghiwete taidulu okulanda ehafo nande nande shashi mopaife ngaha ngenge owatale otuna lela ovanhu vena oimaliwa ndee otavetu otavetupe omalimbililo nomaliudo kutya kavena ombili ngenge owatale tokala tolesha nande omoifo otohange ngoo takutiwa omunangeshefa wonhumba elikufa omwenyo ohashikufiile nee elipulo eli kutya ai vakwetu ngaa ava vali veshikwete nawa mounyuni omu kakwali twateelela omukwaita ou elidipaye nande nande shashi ngeno mokutala ngenge omunhu okuna oimaliwa okwapumbwa ngoo nee vali okulikufa omwenyo ita teelele ngoo nee kalunga oye atye mumati wange ituye eshi walonga oshawana ndee omanga ngenge omunhu otadulu okulidipaya ngaho osheshi ena omaupyakadi mahapu hano ngaho ombili kaipo ndee tohange ngoo nee mukweni elingo nee moshivilo shavo shohombo veshidanene nande oshee million dili omugoyi ndee eshi taakaya aamo aye oo nokatumwa mundilo oko ngoo kehepo opo Otakutiwa ngoo nee mohombo tuyenimo tuka daleni ndee hatuu hapupaleke edu eeli ndee ngenge omwakala muhena nande okanona kamwe otamukala ngoo ombili ombili itaikalamo omu keshe efimbo otamukala ashike muna olunghwenye iyaa opena nee umwe otohange ngoo tiipula kutya aaye ovanhu ovo velikodoropa aako ovanhu ovahahafa aavo tatekulu ndee eshi ngoo nee mboli ove owatala ashike ndishi etungo ndee meumbo kushi eshi shilimo eshi ngoo tokaya mo kila monautalala aamo oitoka aashike ototi otailandifwa kamuna nande okuli oshikulya yee nee meumbo ngee kamuna oikulya natango ehafo italikalapo oopo opena ashike okukala natango pena olungwenye hanoo kapena nande nande efikulimwe okuahange omunhu tati ndaetelwa ehafo koshimaliwa opena omupupopyo umwe hauti '' oshimaliwa osatana '' ngenge nee vati oweshimono ohodulu nee okukeshilongifa oilonga yii paife nee eshi weshilongifa ii ohofile nee ouwalongela omunyonena ohomufiile nee ehena ombili Ngaho natango otashiti nokutya ino landa ehafo shaashi kombinga kwinya eshi waetako owaetako enyeme soo ita tudulu naana kutya oimaliwa yalanda ehafo nande nande kaina efiku ike lilande noxo nande olikale ngoo nee lina ombilixa ita ilande ehafo kaya otuna nantango ovanhu vena oimaliwa ndee eshi ngoo nee tokelihanga nande okowambo kuna omaupyakadi otakutiwa aaye otwapumbwa eshi paife ila utukwafele omulumenhu womukwetu otati aaye ame nghinasha ndeengenge nee okunasha ndee itayandje venya navo omitima odelititika ngeno ndishi okwali wapumbwa okuvapa uvahafife ndee paife shaashi inovapa inavahafa ehafo ngaho natango inolilanda owa eta omitima davo dikale dawa pedu shaashi voo eshi vakala havekutale ovewete kutya aishe owiina notodulu uvahafife eshe efimbo tave kekupumbwa kakele efiku oolo pomito opo owevafiila enyeme hano kwaame kakuna efiku nande nande oimaliwa ikalande ehafo